Pues ko'o kuay kaxtëwëb manytë, manytë yë myaj kaxëp kuay, ko'o në kyudëjëp kom kuay mëtëkëp manytë yë kaxtë tyun.